Tsy mifagnova avao koa fa amy gny hoe biby mampangoritsiky anaha teo igny fa gny bibilava da mbo io avao koa gny farany atahorako. Gny tena problemako aminazy da izy le mihotakotaky tsy misy tombony igny, vatabeny avao, lava, da mikekitsy koa raha io mahafaty. Da tena atahorako.